Ñy toetsy ny ñ'andro Etazony añy moa: Miovaova, arakaraky ñy habeta ny ñy toereo, <shushes> manahakan'izao Ñy toetsy ny ñ'andro añy, mafana, misy koa ñy manintsy, misy ñy maike, misy ñy mando, <shushes> lafa ñ'andro ro litsaky, mafana ñ'amindrozy añe, lafa ñ'andro ro faosa, manintsy koa ñ'amindrozy añy, araky ñy toera misy ao.